Emiaka ehumi imberiyo ohurula nyangino, nimba omulamu nyasaye naamba ovulamu, ndekombanga mbe nende <hesitation> yaaani nesinjiriranga emirimo chiange, embe kama manager, yaani ikasi yange emiaka ehumi imberiyo ohurula nyangino, nimba omulamu nyasaye naamba ovulamu, ndekombanga mbe nende <hesitation> yaaani nesinjiriranga emirimo chiange, embe kama manager, yaani ikasi yange nihwihalanga sa <hesitation> ninindangaho sa iripoti, hukusieho mavuyu kiasi fulani, hukusieho estingoho kiasi fulani, hukusieho tsifwa kiasi fulani, shindenya huva neshiri handi nendi mushikunda neshirimanga ta, avana valava vahamala husoma nindi sasa na vetsuhulu, shinyohuva handi neshiholanga ikasi yo mukunda eyo ta, ndenya mbe ndihale asi ninditsangaho sa evyange nitulie, shinyohuva netsinzannga mfibarua vya avandu, nehoreraho avandu, <hesitation> husomiyaho avandu, mbere ndolangaho avandasomiangia shivakhola ovujeshi, aaya youth vandekesiangaho, vandererangaho iripoti <hesitation> omushere wahonya wasutia avundu fulani, nifurayiangajo matunda kavu, shindenya huva handi nishihale, nisavasavanga eshiri nde stress <hesitation> nenya mbe stress- free, ndenya hutsia mtown nangangaho sa we ipikiipiki itsa onzire vureve, nyasaye ahonye kata nyoleho hatoka engenderehomo, yaandicheho driver, muvorera itse ombire avureve, itsa ohorereho shino, itsa onimireho ano, naako kong'one sa iripoti, hukusieho mavuyu kiasi fulani, hukusieho estingoho kiasi fulani, hukusieho tsifwa kiasi fulani, shindenya huva neshiri handi nendi mushikunda neshirimanga ta, avana valava vahamala husoma nindi sasa na vetsuhulu, shinyohuva handi neshiholanga ikasi yo mukunda eyo ta, ndenya mbe ndihale asi ninditsangaho sa evyange nitulie, shinyohuva netsinzannga mfibarua vya avandu, nehoreraho avandu, <hesitation> husomiyaho avandu, mbere ndolangaho avandasomiangia shivakhola ovujeshi, aaya youth vandekesiangaho, vandererangaho iripoti <hesitation> omushere wahonya wasutia avundu fulani, nifurayiangajo matunda kavu, shindenya huva handi nishihale, nisavasavanga eshiri nde stress <hesitation> nenya mbe stress- free, ndenya hutsia mtown nangangaho sa we ipikiipiki itsa onzire vureve, nyasaye ahonye kata nyoleho hatoka engenderehomo, yaandicheho driver, muvorera itse ombire avureve, itsa ohorereho shino, itsa onimireho ano, naako kong'one.